Ny fomba famonoaña afo aminy famonoañ afo na ekstaintera. Ny fomba famoñoaña afo amy ekstaintera zañy da aminy alalañy fandefasañy vovoky na mosy añatiny ao. Mba hanapaha oksizeñy amy da tsy afaky mirehitsy sasy ny afo amizay.